ta tewo reen ya werame wiya mera' manuk a manuk semeliwerekin wi pira na' tante one manuk ren neisemataton so tuang ne orek malili teyou songan wen a kanne wenta'a pundupanta me'a woken ha tetoroken ne ore kona' imanggasihnawi sue ha teiseng wonto imangensengge-sengge wera makatanak sengge ter'netu imanggasen na'a makarowuren tera'ne ore pakusa leto mapaken manuk malili ren kemanuk tosu anung towu entone manorok a kanto tumanuksikami sowalei a temohe ore mangasen nawi'sue temakarowue na'manuk temera oreaam tatean papakan te'ise makarou tamisutou- pe kumanilowkan ne'pi mangase ore tante ore mu'aiheren ore pei napakan nentou tei mangase mangulesus suale mangule'ne sia temen ko ya'o ti apa ise kote nangulene Manuk ti kungkupeile ise tera mangulene kote da'one namire ya'ren ore salalu kayuman amanuk ntou o mangasete mataten ore'da ise'en iko'en tora'na pakan manu'ku da'ti apa wenkunauk sekow manuk mekenwi sowangsa kungko'e weilene ikow a ikowre mataton sia todai ya'nan mei a napakan manuk nu weilene wu potouanku pihouan ku kanen kuhaerin ha manuk te'e ore nakuluhae menturon kuskouno'a apate'e kinasne a temohai hete ore' simanuk tan ore' mera'muamentolamalutu e ti mangase makaruru matera mataton mangule ore manuk tan ore salalu tem matentem mameikan kanne nah mangesemataton mangule sutu mangule suale na'te muahe iya ore mapa'kan manuk wu onde manuk yan tou tewen mangase kotenapakan ra'ma emanukku dasalalu na'iyan min ahe-ahe engkou iya'mami manukkna sikou ohielene opotoanku ore'